Te ye ye cepillo lo ndundó no'oso á, xi <hesitation> lo na lakua'aso lo na kune'esoi xi lo ndundó livi yu'u nkaso á, lo na ndundó no'oso xi lo kuyika lo kavandó lujua na te ku kuu yaxi nka lo chivi no'oso naá, te lujua lakua'a nka ta ye la'a kueti á, <noise> lo na kune'ei lo na ña'ai ye cepillo naá no'o kuetii ya á, xi lo na ndundó, taka no'oi ya á, na lakua'asoi na ña'ai na kue'e kaa no'o kuetii ya á, te lujua ña'ai ye cepillo naá, lo na ndundó no'oi naá lo na kava ndó naá xi lo kuyika lo na kava ndó nka taka kivi taka nduu lo lujua nka nakue'e ye kuute ye na kú chivi yaxi no'o kuetii naá, te ye naá lo kuyika lo na koo cepilloi naá na kua'ai kune'ei.